<hesitation> Sèè ka ready ka nyùnȧŋ e ja mɛ̀, <hesitation> mìŋ donȧŋ gùò e kpoò lɛ, mìŋ guo kpoò lɛ, kɛ̀ kȧ tùȧŋ wèè jɔɔ kɔpù miɔ̀ŋ, kȧ wuŋ dènȧŋ, mìŋ dènè wuŋ ka hnȧŋ ka jȧȧ kpoò mɛ̀ hmɔ̀ɔ̀iŋ kȧ naȧŋ dììyȧ hmɔ̀ɔ̀ɛŋ lii kɛ̀ kà naȧŋ jȧȧ kpoò mɛ̀ hmɔ̀ɔ̀iŋ, kɛ̀ e wùìyèɛ ko kpoòi e yèɛ mìŋ yaȧ naȧŋ hinie ka nyùnìȧŋ jaà lɛ, kɛ̀ e wùìyè lii è tɔ̀ɔ̀tù jèla, è nɔ̀ŋ jilie kɛ̀ kȧ gùà jɔɔ mɛ̀, kɛ̀ kȧiŋ senyè, mìŋ senyàìŋ kɛ̀ kȧiŋ sìȧ ko kpoòi kɛ̀ kȧa sìà maŋ hɛiŋ jɔa, kɛɛ e nyùnaŋ mɛ̀ mìŋ wuuwȧ e wùìyèɛ, mìŋ wuuwà e wùìyèɛ ka sìà ko kpoòi, è jɔɔ naȧŋ kpeiŋ kɛ̀ kȧiŋ dèèyè jɛi, mìŋ deeyà naȧŋ ja mɛ̀ jɛi, kɛ̀ è gbiŋ è wooyè, e gbiŋ è sèènè diɛŋ, è seenȧaŋ diɛŋ kɛ̀ kàiŋ noo gè kȧ hìȧŋ gɛ̀i màŋ kàiŋ kowo kȧiŋ sìȧ maŋ hȧwa diɛŋ kɛ̀ kȧ jè, yɛ̀ì miȧŋ mìŋ nyuno.